أزمة تقدم في العمر قد بالعكس ما تكون الحياة تت-تسهيل أكثر، علاش على خاطرك أنت كل نهار تستك باش تكسب آآ خبرة جديدة، باش تنضج أكثر، باش تعرف أيش تتصرف أكثر، باش تحسن من برشا حاجات، فبالعكس يعني أنت كل نهار يتعدى هو خبرة باش أنت تحسن بيه، وغدوة تحسن بيه نهارك غدوة بيش تحسن بيه عامك هالسنا بيش تحسن بيه عامك العام الجاي يعني هاذيكا هي ماهيش بالعكس يعني ماهيش مشكلة أنو تكبر بالعكس.